Alo longu duna semana pos vengu a hundíl unas seis pieças de frutas destintas i más menus vienin a sel pos mançanas, prátanus, naranjas, fresas, uvas, pendi la temporá. I de verdolaga pos sieti, tola semana: tomati, alfasa, cenoria, calabacín, de caúna vengu a hundíl dentri dos i tres piecinas ala semana. Está bastanti bien, amus, comparau colo que veu paí, que la genti más que comi guarrerías.